Zany hoe zany mba ahafahantsika mifandray amin'ny asantsika am'fiaignantsika zany, zany hoe iha zany tsy mila hoe alefanao lavitsy gny eritseritrinao fa mifantoky amin'ny asanao anao de laha mifantoky amin'ny asana anao automatique <hesitation> milamina koa ny fiainan-tokantsagnonao an-tsagno ao, zany hoe mila fandinihan-tsaina soa zany gny asanao sy ny fiaignanao mba hainao mandanjalanja gny ny ho avin'ny zanakinao sy ny ho avinareo zany hoe mila alaminanao soa ny fiainan-tokantsagnonao, mila alaminanao koa ny asanao aroy zany hoe tsy mila ampidiranao problemo hafa zany e fa hoe alaminanaogny an-tsagno, alaminanao gny orinasa de zany hoe mandeha automatique ary mifandray amin'ny asanao gny fiainan-tokantsagnonao.